<noise> ya mahafantatra tômpony akoho. <noise> Indrindra fa lay mitahir, ilay mitahiza igny, izy kôa fa mahita i tômpigny igny izy fa mizohy vôdiny tômpiny igny izy magnaraka, magnaraka mitariky zanany regny izy mizoto vôdiny tômpiny. <noise> Avakeo ndraika ny sasany misy mahay ny feo ny tômpony. Izy kôa fa <hesitation> manipy vary na magnano ko ko ko ko. Magnanjegny tômpiny igny. <noise> Tônga izy mirèbarèba na avy lavitra be avakeza izy. <noise> Tonga izy mirèbarèba magnatona i tômpony <noise>